प्लांज़र को नाले के ऊपर रखो जावे तो उसको रबर को सिरा पाने के भीतर अच्छी तरह से फिट हो जावे। फिर जब आप प्लांजर को ऊपर तेई और नीचे दबाते हैं। तो यह एक मजबूत दबाव बनाता है। प्लांजर को नीचे से दबाए में नाले में आकारात्मक दबाव बनातो हैं। ज्यो किम जैसा प्रभाव जो रुकावट या गंदगी को खींचे के कोशिश करता है। जब आप प्लांजर को ऊपर की ओर खीचेंगे तो नाले में अक्रात्मक दवाब बनेगो। जो गंदगी को बाहर धकेलोगो। लगातार दबाव, और विपरीत दिशा में खींचने से रुकावट बने। जैसे बल चिकना या गंदगी को ढीला करो जावे। और यह नाले से भी बहाने लगती है। यह प्रक्रिया ते गंदगी या अवरोध को तोड़ा जावे।